Laha hiantso do-hiantso an'i dokotera iaho hanao fotoa agnaminy la angehiko i zay: allo dokotera, ee i Sitraky avao zao i mararinao mipetraky a Ihosy atoy igny a stationnement Ihosy atoy ka ngaiko ato zao dokotera mazezfazefatsy marirary ny lohako, manvinavy ngaikoka akory zay ny fotoa tsika fa hengna aminao egny iaho io hijery an'ny toe-pasalamako zao.